Bara pusa ne mene rakerake vakokona rakanom tea ppaku o birthday tena! Na paku no naenei enana, enana upu`upuhe vaha koa nom a bou to vahuhu roho na eiaa, ena repa- ene repa rake repa vakaha vahaanom tea celebrate e, suku venei ei bauai teo vinu vai ena pa- ena pa tei teo takotako vai enana mararae vakahanom ena toro paku o- o birthday suku venei a taba to rakerake rara tea paku teo birthday rakaha a cake to rakerake nom na tea, teo birthday. Eua toro nou a cake, ena toro tatagi ena toro invite no e tere a frens tena to rake no nom na toro noma eve- eve a taba to taptapaka nana. Ena toro tagi vanenes vakaha ena re vati vaha, beori ma he ana bona taba ena roro he vaha mori me to si hoi ge to si tabae topa tatagi vaha kiriu na ovi beori noma over pa ma ann- ann vakava ena nao vai teo presentation ore pa hema bona ma si va mararae tena, ena me toro he vaha viovi bona ua si va mararae ena me toro he vaha viovi bona ma si va mararae tena vo teori vaha, ama si hoi to kahi dei vaha riori teama family teori ove no auu bari suku venei e iori pa de mau bona ma si tabau tena. Meori pa de mau bari ena me toro haihai vaha rivi tea he vaha nibavi ena me toro haihai vaha riovi tea he vaha uibavi vapeha nana teama beiko tenam me, enam me toro, ena na mamararae rakanom beava paku kiriori bona ma birthday. O birthday va paku koa vo naenei enana upehe vaha kaonom o bon to vahuhhu roho na, to vahuhu voho ana he iaa tena mena toro celebrate e beua tovihi o vinu nom. Ei bauae bena pa sabuava venei ena toro celebrate vakis to peho birthday a beho a aba to paku vovori tebona to celebrate vori bon betdei, a bevo aba me na paku vonem me iei bena tei minom a mamihu taba bena ato bevo ni nom a moni, bena hikinom a moni ena sa ante hanom tea paku o betdei tena. Eve he bena atonom a si moni, be mutana be kiu nana ge bena kiu nom ena vepa upehe tea paku o betdei. Evehe bena tei koanom van? Na tara vo nen ena sa ante hanom tea paku o betdei ena kahi upehe koa ve, o bon topa vahuhu vane e iaa ena repa mavavae koa. Evehe bena atonom a moni, be ena kiu nom ge be mutana kiu nana ge o beiko tena me beori kiu rovi ena vepa sue kiriori eeh <hesitation> eam kahi paku kavana o si betdei tena, eve ana si kaen bona. Ei to ante nom na tea vahutate ne suku venei o betde o taba o bera rakaha huh <hesitation> o event o beva bean rakenom tea paku o kaen taba bona. Eime na kao koamanai teie to tara vonaeu to ante vareko nana tea paku evehe beara mamo`on va van eara sa ante hara. Eau toro tei vovoko mirori bona taba to access rori tea mamihu kiu, o beiko teori e iori toro ante vori tea paku, evehe bena tenom van ena sa ante bau hanom tea e teie to kahi invite nao nom na tea noma, ena na hikinan to taba to kahi he vinom na ovi suku venei eua sa kiu hanom, e koa me na sa ante hanom tea upehe tea paku o betde bena hikinom a taba bona, ena kahi upehe kaonom eve nei, enana antenom ge ena repa sue koa a o si betde tena nomanai, kahi eua re mararae koa ena re sue koa kio beiko mararae teo bon tena nomana, ena he sa ante hanom tea paku ta taban. Enana sue va mamana koa noni vo tebona, bena tei minom a moni ge a taba ena repa paku bea hiki, toro hiki, ena he toro uupehe koa nao o bon topa vahuhu vana e iaa, a purpose ne meara toro va`okokon tamuana batara ama bon vahuhu teara Pa mararae, mameha taem mararae kokora, mameha taem mararae beara paku a taban. Evei to ante vonom na tea vamamana teo birthday.